Ɓurmi yiɗde defirde ko sirme. Ngati sirme ina weli, ina uuri, ina heewi cellal, kadi alaa kadi rewam. Hay sinno nebam ɗam heewi, haɓotaako neɗɗo ngati iwi ko e kosam.